Ooh bun weyi ba nii yii famuwa wɛɛ ao sa tonu a bɛɛ mibini, ɲunbwari yi mbin toho loo ma wesin matete.